Aspiratera zany bôka kofa agnaty tragno zany zareo vazaha tegna mampiasa zany ede zany vitsivitsy atsika magnana zany atô, i raha io zany ôhatra misy karazagna fakofako, taratasy potipotiky taratasy regny, ô regny karazagna loto regny anao zany kamo zany hitsimpotsimpony raha io zany, raha io zany bakeo atsofotrinao agnaty prizy bakeo raha io sintogno- misintogno fakofako regny, misintogno regny lotolotondraha regny malaky zany malaky par rapport aminao mandany fotoagna mitsipotsipony raha tsy haina mankôry